Ah gheghe kuni ktsatise azeyee gujgafte tha'anawa wude yan'nga anam hara ghe-ghe nay gwalghaya ghand'a mak ghe-ghei <hesitation> da v'd'ei azgh thaɗawa da v'dei azude “juwi <hesitation> yahh salatu kahh thuɗawa ka ghe manee naffala ceghe da mani-ghe da mani-ghe naffala, a-mane lokaci che a-mane fitse man sallah kagh da thaɗ nawa ga naghs ce ghe, dhaɗnawghga wujarha, ka-ghe da jum musalace de-da sawilghe “m” musalace kugh dae nay nahh kol thaɗawa kagh da thaɗtava wa nay wujarha ana mann janga juwa dan “m” makarantate a naghwaska aste thadaw warasike da thaprte kagh-da kora thaɗmaw-thaɗa kode-kode ɗee nagh-nagh ka wujarha nga gam stey jun makaranta dei fitse va, gamstey jum makaranta kodeɗ- kodeɗe da thaprt-p'deɗe ni ne yi ska awu-ga malam makaranta nagh-nagh ka aze-wujarha jawa koɗeɗe ku nek-cen makaranta seke wuza wuyarha ce-ghe wuza daghn-daghn “m”. Dukana batar <hesitation> ahaga malami a-ga mallan makaranta wuyarha sghma kodeɗe, a <hesitation> zugu guley zga a kathanga na nguɗa te aste jum makaranta uniform ce wuyarha. V'd'ekemata ka ee kritri kra ghe a kathangaste aste gha'aya guley parite v'gha ney wujarha azeyee naghwaska ghaɗa thra wa-ce-gharste, ka ee-thaghtiv-thaghe, kaghe partiri par vagha nay wujarha ka'ghe kas leri-kas ghe a wulin dee mbasne te parvagha daghyne aste mbasnaya kas-wule daghyne ka'a da zardaghar dage wuza ce kasda mann janga deda yaka bara ne biksane yakabrna debayak tiveɗa.